Hong, di muvi, muvi, huɓa, modi, sati, ladi. Tang, səɗa, hya makərəu, hya fwaɗəu, hya tufəu, hya kwah, hya məɗəfa, hya chisəu, hya dla, hya kuma, mishikər kum, batəlara. Atə batəlara, hya kumabəu mətləu. Njo hətə nyi səli anə bəjir yesu yar yesu. Bəji nda nja ya yesu ti. Njo mər nyi aku batəlara. Hya <hesitation> hya kumabəu mətləu a hanyi mətləkumnyi ga tarnya tufəu. Nacha ngə njo ɗənghatə ana pəchir yar yesu. Ma nja shil tsəu, aku hya fwaɗəu, njo ɗənghatə ana bəji nda yesu a tə ti, ga hya atə o hwa aka səpəla akur kəmən. Nda parang, ma nja shili aku batəlara, njo dzəviya gələ u, njo- njo njo sa mbadla njo hatə təmachi nda njo gwa njo gwa zoa. Ma nja shi tsəu, akwa takəu, ngə ma nja nda ɗa a mər sə zoazoa sho takəu, njo na njo sa ka ki ka ki, njo dzəviya tsəu, njo gədi atsa hyel ənda cha shina nji kwa takəu, njo məriya sə zoazoa nda nja sho takəu. Ənga ba sə inda jo məra aku həba nda ku njirawawa a.